Secund mi al e pi che pusibil vivi 'na vita sensa religiun perché për ezempi mi chërdu pa e cuindi sun sun ateo, l'impurtant al e avei dë valur e trazmeti custi valur a ai fiöi e trazmeti tüti sti valur a le persun-e ch'a sun danturn a ti